سكيي بير سكيي بير سكو كي ما يجي حتى واحد لجنازتك ما عرسك نورمال باسكو عرسك نتا تعرض و نتا متعرضش بصح جنازتك هي لافالور تاعك هي لي جيب الناس خدمتك هي لي جيب الناس يعني إلا وصل حتى واحد ما جا تسما فريمون كنت مخصرها